Abu a're wunabRminab, abu mi wunyem nrue che fena nunu nrue wu'fuor a'bua wu'ri wufuor obua mi nru’ rue leshe le akubo libam puat nrurue le akubo lebam mma nkelo bechi abami iyu bo imanyue mom fena nu fena wufuour obami nkefe ki mma lie liyel dzang dzo ikuenikue ehami nkuomuya nyi nriiki kwo bechi iyuor iji eme iyuoro iji eme ekpe'r mom onyuo, ipomo bepou ab'e li'so ipomo bepom abe'onenu, ipomo bepom ab'e liyel, ke bechuye le liyel a'li leke-kut, le nyenu? liyel a'li okekelo ligege che, ogege le akubo opie pie lebong-lebong en en lige ge nyi, liyel li a're wutem obue wuri bem, wufem obue wu’ lal ewe lal bem, olie liyel ntem, befuour abue be'yuro lololo, a're mi nririya, nri le miou ehami nlie liyel a're inabemi, mpie binyen a're inab emi nnguoguom mion ehami le lokuen, le le bakal abie ki nyueyue be’ kaka liyel lekekuo nyi mpie, mi nnfefe mom e ti dididi, nlenki liyel elami le'ofa Le ke nwakuen ke'ri kenining o'fefeku, le ogburo ofefe beren aba'mi mkpe biyin besor, binyien beso ebiebi be nkpe, le nyenu? Liyel ali lieshe aya, ligege tche osa-wu tem opie ogbor kigboro, ye ochuwe ofikpa aye, nwan ochuwe a'tang emi'laye, nwan ochuwue atang emi liyel, olor, ofa beren oburo wutem le nyen, orurue tche okpe pie nyen, pie eyi le'oba awu ochuwue, le’ ofa awu beren abue, le nyenu? o'fa ori ogburo, olor o'ri ogburo wu'tem oburo wu'ri ogburo, mi ochu chu le mputoh owam omal olie lipel, omal o'lie mmal nkie we lipel olie, lipel efe tche ochuwue okalaki, liriwa le nkuofu owami puat nyi nwe nyi nlor'bom, le bekem abe bechulichu abe be yuor eyi yuor bepom abo, bemu chu, beri'wa leye nyi nkalabo lipel wab benyen be tolatoh en en benyen abi ke beyuor jijidi, nfe lenki liyel a're lie nfe lenki liyel alie, mkpe liyel a li nten lehe lehele kekuo akue keyuor e bem nyen-nyen Ogboro le buan litor o'finabo, ogboro le-bel litoh ofinabo, yuor le mion eyue lenki nyuam, lenki nyuam olenu lenu nyua liyel liyuoro liste ste liste olenu’ lenu nyuam olenki liyel liste ste ste liste, lenyenu? nyen ayi nwan ochuwue apomoye, arue we ofe'fe bom w'e ofe'fe nye le tche, egege che nye le tche ebebe ogburo le-wele le-wele mwakue le-he-le le-he-le, fakife yuen-ki-yuen buan ebue oyuen kiyuen buan abe-lishe a're kike belor beren a're kike beyuor le beren a're ke be'pomo le beren, kaukang benyin abi le-eshe aya kpoo, nwan ochuwue a'kaliyekalo arue che olor wu'wu ogalige nyen, olor’ olor ori nten le-he-le le-he-le, a're nri chu lue-lue ya le'eshe nrurue ya nlue le-eshe, a're wufuour abufena, abu che ewumom eri wa le enipuo mpam nyi nrima mman ken ntani bom lijiliwu ste ste ste, a're nrikima abo otani nkuom, mma he' akakie mi orapel nyuon mi wunyim nri le okubo ntuobue le bishi dzang a're mbe be-pie, dzang okuon lipel oka bom abe be-chu, e-fe che mma- mal ofie kpoo, mpie a're obe owami okuom emi, bie kpoo nyi mpie, mmal mpie a're ochuwue otuom emi ochu che ki mpie, nten le-he-le le-he-le nyi mpie, benyen ebami kpoo nyi mpie.